पैदल एशिया पार कइल थोड़े मुश्किल हो सकेला। ईकरे खातिर बहुत सामान जुटावे के <noise> साथ साथ हिम्मत के भी जरूरत पड़ी। <hesitation> मुख्य रूप से जौन सामान के जरूरत पड़ी उ एह प्रकार से बा जैसे- आवश्यक कपड़ा, आरामदायक और मजबूत जूता, आवश्यक पैसा, भरपूर पानी और भोजन। ई कुल <noise> के साथ साथ फोल्डेबल टेंट भी साथ में लिहल जरूरी बा ताकि जहाँ अन्हार हो जाए और कहीं रुकले के जगहि ने हो ओही टेंट लगा के सुतल जा सके आराम कइल जा सके।